Zaho zany aminy ñy maraindray aho lafa mifoha, laha zaho mioma, añy ho añy aminy tapa-dera ñy fiomanako, zay zany ñy lera ñy lera fi n fiomanako zay, lafa maraindray aho lafa mioma tsy mentsy eo aminy telo polo minity ñy laniko, amin'izay.